فكرة انك تعيش حياة مرضية، بدون ما تصل لحلمك، دي ما بقدر اقول ليك عليها حاجة ممكنة ولا مستحيلة مرة واحدة كده، لانها في الاساس بتعتمد على الحلم ذاته، الحلم ده هو شنو حلمك انت ده، لانو في بعض الحاجات المستحيلة و انت بتقدر تعيش بدونها و في حبة حاجات ممكنة و بتصل قريب لقلب الانسان، دي بيكون صعب انك تعيش بدونها، لكن في كل الحالات انت ممكن تعيش حياة سعيدة.